भोजन का फायदान नुक्सान देवा, कई भी चीज़ा अपना कच्ची खाओंगा के नहीं, <noise> तो अपना दाल अधर कच्ची होईगा, सबजी अधर कच्ची होईगा, ते अपना का नुक्सान। अपना कच्ची खाओंगा के नहीं, तो अपना दाल अधर कच्ची होईगा। ते अपना कच्ची खाओंगा के नहीं, तो अपना दाल अधर कच्ची होईगा, ते अपना कच्ची खाओंगा के नहीं। तो अपना दाल अधर कच्ची होईगा, ते अपना दाल अधर कच् के नहीं। ते कच्चों भोजन का यू नुकसान छे। कई टाक्लेफफ नी।